komiði sæl og verið velkomin í

og sjáum stóran sem er nýkominn í heiminn ég heiti Sævar og nú verða sagðar

þjálfari ellefu ára stelpnaliðs ÍR Brynjar Karl Sigurðsson er hættur að þjálfa liðið eftir að það mótmælti á Íslandsmóti minnibolta varð Íslandsmeistari í minnibolta stelpna á Akureyri en liðið neitaði að taka við verðlaunum sínum stelpurnar segja samkeppnina ekki nógu mikla og vilja fá að spila við stráka liðið undir stjórn þjálfarans Brynjars Karls Sigurðssonar hefur áður mótmælt því að fá ekki að keppa við stráka forsvarsmenn körfuknattleiksdeildar

funduðu með foreldrum Brynjari Karli og öðrum í og þar var tekin sameiginleg ákvörðun um að þjálfarinn myndi hætta að þjálfa liðið

sigraði í úrslitaleik á Íslandsmóti ellefu ára stelpna mótmæltu stelpurnar í

eftir verðlaunaafhendingu var tónlistin í íþróttahúsinu lækkuð og ein úr liðinu las upp yfirlýsingu hún sagði að ástæðan fyrir því að stelpurnar vildu ekki taka við verðlaununum væri sú að þær hefðu ekki fengið að spila við stráka í vetur þær tóku því af sér og skildu þær eftir á gólfinu ásamt bikarnum sumir foreldrar stelpnanna voru reiðir eftir atburðinn og sumir hafa tekið stelpurnar sínar úr liðinu um helgina voru í fyrsta sinn veittir styrkir úr Íslands verkefni sem tengjast íslenskri og norrænni

fengu hæstu styrkina var stofnaður á hátíðarfundi á Þingvöllum í fyrrasumar var svo í skála Alþingis nú um helgina þar sem skólahljómsveit Kópavogs lék fyrir gesti og gangandi í eftir ávarp forsætisráðherra og mennta og menningarmálaráðherra tilkynnti Kolbrún Halldórsdóttir formaður sjóðsstjórnar um það hverjir fengu styrk þrjátíu og sex verkefni fengu styrki og þau eru öll samstarfsverkefni ýmissa stofnana listamanna og landa áhersla er lögð á sköpun listir og virka þátttöku barna í menningarlífi stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hlaut næsthæsta styrkinn fyrir verkefnið handritin til barnanna og

Borgarbókasafnið hæsta styrkinn fyrir nord sem er í samvinnu við Danmörku verkefnið heitir eftir danskri bók um stúlkuna nord bókin er unnin úr norrænni goðafræði en fjallar í rauninni um umhverfismál og við ætlum að leggja mikið upp úr umhverfismálum og nota tækni til þess að skapa veröld fyrir unglinga þar sem þau geta komið og skapað sjálf og fengið bara einfaldlega að vera þú átt að geta gengið inn í þessa veröld hennar nord sem er stúlka er sem sagt að berjast

við verðandi skuld og hvað þær heita nú þessar

lög sem leyfa fólki af sama kyni að ganga í hjónaband voru samþykkt á þinginu í Taívan nú fyrir helgi landið er þar með það fyrsta í Asíu sem samþykkir lög um hjónaband samkynhneigðra og fjöldi fólks fagnaði á götum það var tilkynnt nokkur hundruð í viðbót hafa skráð sig og hyggjast gifta sig á næstunni þá héldu þrjú pör upp á daginn með sameiginlegri hjónavígslu til að fagna þessum sigri fyrir baráttufólk fyrir réttindum

þau hafa barist fyrir jafnrétti í um tuttugu ár óvenjumikil frjósemi er á bænum Kiðafelli en sextíu ær báru þremur lömbum hver það hefur verið mikið að gera hjá bóndanum á Kiðafelli í Kjós margar kindurnar hans hafa borið þremur lömbum eða ein af hverjum þremur og það þykir óvenjulegt jú það var kannski heldur

maður átti von á það hljóp hljóp eitthvað á þær voru svo duglegar að taka lýsi yfir fengitímann tóku svolítið hressilega lýsi og það skilaði sér greinilega í

frjósemi miklu meiri frjósemi en við erum vön ég hugsa að þetta sé nú með því allra mesta sem gerst hefur sko það er náttúrulega dálítið handtak að koma þessu öllu öllu á spena og það vilja náttúrulega og það þarf

kúnstir við það að koma því fyrir